Beyi kaaƴe kabbirta nokkuuli tiiɗɗi ngabbude, ɗaatɗi ko kolce mun. Kolce mun ine walla ɗum e jaggitaade tawa taatotaako, tawa saamataa.